איך קען בערך דרייסיג אדער פינף און דרייסיג מינע פיש, אפשר אביסל מער, אבער דאס איז בערך וואס איך קען צווישן די קליינע און די גרויסע. אנגעהויבן ביי די גאלדפיש און געענדיגט ביי די בלויע וועל.